Kolontsaignan'ny France ndraiky zareo malôha mihinagna raha à base i à base de blé, mihina môfo môfo dipaigna avy ake zare tegna tia migiàka du vin, avy ake mihinagna fromage be, zare tegna tia mihina fromage, avy eo amin-jaigny zareo akagny somary karaha magnavakavaka surtout zare surtout olo tsy mitovy karazagna amin-jareo tegna magnavakavaka be zareo tsy hay na hoe avy amin'ny hoe malagasy efa zanantany frantsay tsy na misy idirany am'zany fa karaha hoe efa toetrin-jareo mihitsy le magnavakavaka.